Nan hẽs, is ĩf tab ide. Mbare iɲ oɲõ saani. Badi gene, na kajime iɲ omiɲat, min naŋg kaj kile om ɟine, uzbun nder. Haʃi koro, iŋg tuuziɲa, iŋg tuzine. Khalas munder ndut, tant hiɲ inorbo tut tuzuŋg koyet batan. Iŋg mon, mom maan tə omo ne, miltukuɲa, hay zimiŋg talga ines, tam iŋg nder kuyi nduut. Hiɲe ɲe, batan mi tosi koro binii wone mas ɟa benee batan, maalin koro nder ne batan mun nder kuyu. Nder pasa batan, mil mosɟo kuyi, taŋg mi nder kuyu kaw, ãwosɟa mawusɟa, batan iŋg ndut ta, min nde ndo tene khalas.